الصراحة أفظل الجلوس على الأرض لأنها مريحة بتخلينى أرتاح أكثر بالذات لما أكون مع الأجدقاء أو العائلة، نحب أن. <hesitation> نحب نجلس سوا عالأرظ ونتبادل الحديث، تعطى شعور بالإسترخاء وكمان إن أحنا ممكن نلعب ونحس إن إحنا ملتمين على بعظ لما نقعد عالأرض، و <hesitation> وقتها نلعب بعظ الألعاب مع بعظ ويكون الجو حلو.